Gne sakafo tena mora moa zany lalasika gne composé cinq mille defa mahazo an'azy io nefa misy karazany maro e sakafo agnatin'ao, misy fangaro maro, mora ankoatran'izay koa gne mangahazo hoy gn'olo aminay agny izy kazaha, kazaha au coco a sara io, dimanzato, cinq mille defa mahazo an'azy de ankoatran'izay lasopy, lasopy igny dimanzato, cinq mille avao koa.